Aku one meseng gula hang ikan cara cara panden laku ga <hesitation> olong rendam dilaku pake wae kolang poli pake wae kolang ga na agu wicin poli hitu poli na vicin hitu laku greng pake minyak goreng pake mina goreng poli hitu ga <hesitation> hang gula hitu aku hang agu ikan cara hang leso ga hang leso one meseng hang agu telur cara panden laku telur hitu ga pande bike laku telur hitu ga poli hitu ga naa one gelas poli laku naa one gelas hhitu naa cie laku iwon eme toe ciee naa naa agu apa vicin ai hitu kanang hang leso daku hang telur hang mane ga hang agu indo mi cara pande laku indo mi hitu teneng laku wae sampe sampe lua eme lua wae hitu campur laku mi hitu na hitu kanang hang mane daku.